Tyen men este marti kon zi yamen na kon thi yamen tyenmen klab'na, nali tobmen klab'na taga nali kemen marti xis'ney, naze este nn- galdai tiz nabana ndoga mxen'mena o anta delad nda klabmen', mbay tiz ya bchai naya, klab' nabi nakina, mbay tiz ya blata ze taga klab' bix yoiza'.